Ley thing la can make it you see ley animal neh can smell stink because you see ley bush cow bush cow get strong scent when a pass here you know say bush cow pass here because a stink you see ley goat again ley thing la make it goat get strong scent goat very stink, goat stink ho because when you a jeh pass by you a jeh come here pah everybody can know say goat here la a make it soona a pass ley can say hmm goat na pass here ley goat stink ho ley goat stink ho goat get strong scent la why make it you see some ley thing la make it some ley animal neh you see neh ley get strong scent because ley way ley ley can do things in ley bush and ley way ley can do la self la why can make it ley can be stink because ley way ley other animal neh can do la seh na how ley one neh can do la seh la why make it ley can get strong scent.